जुतै रैजु अमेरिकनि बुतुर्मि, सोमोन्दु नुन् अनु मबपुर् कोन्तौ हुगुन् कोन्तौ हुगुन् नम। अमेरिकयो बएवद् वेदि रुकुम्नि बुतुर्रोदोन्ग् सोन पएअ बोदिमन् नै गुरे अदेगिसि अरगिसि मैन्वेस्त् अरो सप्सन्योन्ग् गुसुगुजन्ग् बुतुर्रु कुल सम्बोगुदुन्ग् अरो गोरन्ग् अरो। कुल सन्जिउ सिद्बो गुल्मु बुतुर्रु, बुतुर्रु माकसे वन् सुर्पुरौ <hesitation> बर्हुन्ग पुर्बो जयु।